أعتقد إنى راح أختار إنى ما أكون مضطرة أكل ، لأن الأكل نشان ما اسمن بس، <laughs> لكن النوم ترى النوم أجمل شى فى الحياة ، تخليك تفصل عن كل شى تترك العالم باللى فى وتروح خلاص، عالم أحلام جديد بتشوف فيه ال الأشياء اللى ما قدرت تسويها وانت صاحى ، لكن القدرة على الأكل خلاص ما أبيها.